Eh wawan dasa hundeeji woodaaka haa rayuwa himbe ngam kala ko a andi haa duniyaaru fuu dum don mari laabiji maajum boddum nden don mari laabiiji woodaaka toh bannin do manma don mari boddum don mari woodaaka kanjum fuu.